Boshqa sayyoralarni mustamlaka qilish masalasi, axloqiy jihatdan, ko‘plab savollarni tug‘diradi. Odamlar o‘z sayyoramizga bo‘lgan mas'uliyatni unutmasligi kerak. Shuningdek, insoniyat kelajagi uchun yangi yashash joylarini izlashning ahamiyatini ham inobatga olish zarur, chunki bu jarayonning ijobiy va salbiy tomonlari bor.